اکیلی زٲژن ہٕنٛزٕ مثالہٕ چھےٚ کینٛہہ شِرو، تہٕ بٔڑۍ شِکٲرۍ، یتھ کٔنۍ زَن کرٛہُن ریچھ ,ارسس امریکنس, تہٕ سٕہہ ,پینتھیرا پارڈوس ۔